புலிகள் பிராந்திய மற்றும் பொதுவாக தனிமையில் இருக்கும். அவர்களின் சமூக அமைப்பு காட்சி சமிக்ஞைகள். வாசனை மதிப்பெண்கள் மற்றும் குரல் மூலம். இணைக்கப்பட்டுள்ளது புலிகள் பொதுவாக. இயற்கையில் தனிமையில் இருக்கும் இனச்சேர்க்கை. நோக்கத்திற்காகவும் எப்போதாவது தங்கள். கொலையைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும். சுருக்கமாக தொடர்பு கொள்கின்றன.